Yë yu'u yë mu'ux yë a'axë jue a'ax yë tyun bi'i yuk tët's bi'i mëdyët's së poch këxyë a'ax myënëkxë ma'a a'ax jëdun je'e tyak a'ax yadyunanyën më bi'i dun ji'it'sanyën ji'im a'ax dun wya'atyë yuk këxpë.